أول شي في بلد جديد أبدأ أتعرف على الجيران، وأبدأ أشارك في الأنشطة الاجتماعية؛ متل الفاعاليات اللي هي تكون محلية، بعدين أحب أروح للأماكن العامة، <hesitation> أروح للمجاهي والا أروح للمكتبات عشان أتعرف على ناس عندهم نفس أهتماماتي.